jaa että Tupasaari oli Retulaisen torppa
kyllä oli se Retulaisen torppa ja ja taksvärkkiä tehtiin vahvasti kolme päivää viikossa kaksi hevosella ja kolmas jalkaisin ja - lujia päiviä siellä oli kova työnteko Retulaisella ennen ja - viideltä ruvettiin töihin ja kahdeksalta lakattiin minäkin tein taksvärkkiä minä tein sinne ensin kahdeksan yhdeksän vuotta sitä yhtä mittaa ja sen kolme päivää viikossa ja ja sitten oli kenkkipäiviä vielä semmoisia kenkkipäiviä niin kuin kenkkipäiviksi niitä sanottiin kun naistenpäiviä oli suvella kolmekymmentäkaksi kyllä siinä kova vero oli mutta kyllä siinä vain pärjättiin ja elettiin kyllä se se oli kyllä hommamies se Retulainen kauhea hommaamaan ja touhuamaan ja ja vihainen kanssa oli jos ei vain hyvin tehty kyllä se oli semmoinen
no olikos teidän torppanne suuri
no oli siinä kai siinä kaksi kolmetoista hehtaaria viljelysmaata ja metsää sai talon metsästä ottaa sitten polttopuut niin paljon kuin tarvitsi ja metsälaidun oli sitten eläville että sai metsässä käydä juu ja semmoinen kontrahti sitten että jos ei niitä vuokria täyttänyt kyllä siinä kontrahti oli niin sitten Tuomaana ylös ja Maariana pois ei siinä ollut sen pitempiä hankkimisaikoja mutta kun ne ehdot täytti niin ei kyllä siinä olla sai mutta kyllä se sitten menikin kanssa niin isä se oli isän ikäinen se kontrahti vain ja isä kuoli ja sitten se otti sen pois sen - sen talon tai sen torpan sitten me jouduimme kaikki sitten mihinkä - yksi yhtäälle mihinkä toinen toisaalle ja minäkin olin siellä kyllä minä siellä töissä kävin paljon sitten Retulaisen aikana oikein paljon minä olin siellä etumiehenäkin mutta ei sitä - ei sitä kestänyt sitten sitten minä minä rupesin suutariksikin välillä minä tein suutarintyötä ja satulamaakarin työtä ja sitten ja sitten minä menin olin tuonne tuonne Reposaaren yhtiölle minä olin tukkipomonakin yhdeksän vuotta ja se olikin minulle iso helpotus sen aikaa minä sainkin huilata kun minä siellä olin ja kyllä minä siellä vielä olisin saanut olla vaikka niin minä eläkkeellä minä olisin aikaa ollut kun minä olisin ollut mutta kun kun minä ostin tämän maan se ei se parantunut sitten sitten täytyi tähän - tulla tämä on ollut siinä vähän yli kolmekymmentä vuotta kai tämä tämä maa-ala
eikä tämä kaukana kodostanne olekaan
no kotoni maita tässä on enemmät puolet meidän maita niitä Tupasaaren maita meillä on kaikki melkein kyllä se paitsi silloin kun siellä kun minäkin vielä taksvärkkiä tein kun riihelle mentiin niin silloin mentiin kolmelta täytyi mennä aikaisin sinne kolmelta mentiin riihelle ja sitten se riihi tapettiin sitten sillä lailla että se saatiin siksi kun päivä tuli riihet tapettua ja sitten toiset eloa niittämään ja ja toiset miehet ja toiset riihtä ahtamaan taas kun ne kuivattiin viljat riihissä
minkäslaista se elon niittäminen oikein vanhaan aikaan oli
sirpillä sirpillä leikattiin sirpillä leikattiin kaikki kyllä Retulaisellakin leikattiin niin niin - kauan kauan leikattiin sirpillä kun se -- taloa piti mutta se olikin tässä kauan se oli kai yli kuusikymmentä vuotta ja joka paikassa sirppipeli sirpillä niitä leikeltiin ja varstoilla tapettiin huhmittiin
niin minkäs näköinen se riihimeininki oli oikein
niin se varstoilla tapettiin paitsi rukiit pantiin riihessä ne kuivattiin riihen parsilla ja sitten rukiit ensin ja sitten ne lyötiin seinään ensin sitä latvaa monta kertaa - yksi oli seinään lyömässä ja sitten oli semmoinen häkki jonka häkin päällä ne sitten hakattiin kepakoiden kanssa taas hakkasi sitä ja sitten yksi oli aloja ja yksi kohlija ja yksi sitoja sitten - sidottiin olkilyhteet ne - tuli suoria kauniita olkia siitä semmoinen se meininki oli ja sitten - nuo kaurariihet hakattiin varstoilla ja ohrat varstojen kanssa huhmittiin vain mutta ei niitä tullutkaan siihen aikaan niin paljoa silloin oli maat niin vielä vähäisiä ei niitä ollut ei täällä Retulaisellakaan ollut peltoa kai siihen aikaan juuri enempää kuin meillä on nyt silloin kun se sen talon osti se sitä teki se kuokitti siinä oli sentään kuokkamies poikinensa ja kyllä rahaa meni paljon mutta kyllä siitä tuli sitten sitten siinä oli jo niin siinä oli kaksisataa hehtaaria sitten jo yhteen aikaan viljeltyä maata mutta sitten - kun tuo Jokikulmakin oli kaikki sillä koko Jokikulma ei siellä ollut yhtään muuta tämä puoli jokea se oli kaikki Retulaisen maata ja siellä oli kymmenkunta renkiä sitten ja nämä torpparit sitten torppareita oli viisi kuinkas niitä oli niin Nälli ja Perä ja Tupasaari ja Veili neljä niitä vain oli ja kaikilla oli yhtä iso vero tehtiin taksvärkkiä kyllä se kyllä se semmoista kovaa aikaa oli mutta ei sitä siihen aikaan pidetty kovana niin mutta jos nyt tulisi semmoinen aika niin sanon minä että ei ei kukaan häntä läpäisisi siitä eikä tekisi mutta silloin oli niin ei se oli mielihyvillään sinne meni
no - eloaikana oli talkoitakin ainakin pikkupaikoissa
niin oli kyllä niin meilläkin talkoot pyhinä - se - se oli pyhänä se - elotalkoo tehtiin sahtia ja sitten kahvia ja syömistä annettiin kyllä siitä paljon elotalkoita oli ja en minä tiedä ei nuo isommat paikat sitä kai silloin talkoita pitänyt ne niillä oli niin paljon sitä väkeä ja kun se se väki oli silloin niin halpaa ei se nyt paranisi kyllä oli hyvät ihmiset sentään mutta kun sai tehdä sen sai tehdä kymmenen päivää ennen kuin sai ruishehdon mutta saako mitäs nyt ei se ei ei mene päivääkään kun sen saa irti kyllä meni kymmenen päivää ennen kuin sai ruishehdon silloin minäkin sitten silloin ensin kun minä siinä olin souvarina niin olin tuolla Jänttilässä päiväläisenä sitten ja ostin sieltä rukiit sitten ja aina - minun meni ne kaikki tilini siihen rukiisiin - ei millään muuta saanut mutta kun meillä oli kaksi hyvää lehmää saatiin siitä sitten vähän muuta elatusta ei sillä ei jos se olisi tämmöinen aika silloin ollut niin aijai minä olisinkin miljoonamies kyllä minä töitä tein niin vahvasti että mutta oli oli oli huonoa aikaa silloin mutta ei sitä miksikään otaksunut kun ei ollut parempaan tottunut
niin ja se heinäntekokin oli kun ei kylvöheinää ollut niin
niin viikatteella niitettiin väärävartisilla kyllähän minä monta päivää vetelin senkin kanssa semmoinen väärä varsi oli ja ja sitten ämmät haravoi käsiharavan kanssa eikä seipääseen pantu rukoihin mutta se oli maailman ihme että niitä heiniä söi kun väliin satoi viikkokaupalla ja ne heinät oli luokona siellä mutta ne koottiin vain taas ja takkavitsalla kannettiin latoon tehtiin vitsoista väännettiin semmoinen takkavitsa ja se pistettiin ruvon alle vain ja taas selkään mutta ne ladotkin oli semmoisia pikkuisia ei ollut laita latoa ollenkaan semmoinen että kun nykyaikaisen tuon traktorikuorman vie ei olisi mahtunut koko latoon ne oli niin pieniä kyllä minä monta päivää niittelin siellä niiden kanssa siellä ja etumies niitti lujaa romensi
no mistäs kaikista paikoista niitä heiniä saatiin
no kaikista - maaniittyä oli paljon kun ne kun ne oli kaikki nuo kun nyt kun on peltona ne oli maaniittynä ei peltoja ollut kuin kolme semmoista lappua oli nurkissa ei Tupasaaressakaan ollut kuin kolme peltoa mutta tuota maaniittyä tuota Lammasojan vartta oli pitkä matka siitä tehtiin heinää ja sanottiin sitten kun ne rupesi niitä ylös ottamaan että mistäs nyt heinää tekee kun kun heinämaat myllätään kyllä se oli jos jos jos sen aikainen ihminen tulisi tänne nyt niin mitäs se sanoisi kun on meiningit ihan toisa
no muistatteko vielä että kaskia olisi jossakin kaadettu
ooja minä olin itsekin kaatamassa kaskea tuolla Tupasaaressa niitä oli kaksikin semmoista kaskipeltoa perunoita kasvatettiin
perunoitako niihin ensimmäiseksi pantiin
ei kun ruista sen polton jälkeen kyntää se sitten täytyi myllätä ja kuokkia kun se ruis siihen ensimmäinen ruis se oli oikein se kuulu kasken ruis ja kasvoikin vähän kauheasti totta kai siinä oli se tavaton tulimulta kun se hakattiin puut kaikki siihen ja sitten kun ne siinä kuivui niin sitten poltettiin ja sillä lailla ne pellot kaikki ennen tehtiin ja sillähän niitä tuonne mäkiinkin tehtiinkin noihin kivisiin mäkiin kun se kaskeksi tehtiin ja siitä ruvettiin sitten peltoa viljelemään ei siihen aikaan nuo parhaat maat nuo tuommoiset mutamaat ja semmoiset ei ne ne oli ne oli hulttioimuuden vallassa ei niistä mitään saatu mutta sitten sitten se niin on parantunut paljon maailma on parantunut hyvin ja onkin hyvässä kunnossa nyt ei sitä sovi sanoa en minä kumminkaan moiti eikä pääse kai kukaankaan moittimaan sen puolesta kyllä on
puhutaanpas siitä kasken poltosta vieläkin oikein juurta jaksain Mihinkäs aikaan se kaadettiin
keväällä ensimmäiseksi kaski hakattiin ja sitten se annettiin sitten kuivaa sitten niin ennen toukoaikaa sitten se poltettiin se ja sitten sitä ajettiin tehtiin kuusen hyvin oksainen kuusi kaadettiin ja siitä tehtiin semmoisia puolikkaita ja tehtiin hara sitten semmoinen pantiin ne oksat siihen sitten niin kuin äkeen piikit se sidottiin oikein sillä lailla ja sitten sitä - sillä sillä krohnattiin ja kyllä sillä ajeltiin muitakin peltoja sitten vanhojakin peltoja sillä haralla ei silloin rautaa ollut sahratkin oli puisia vallan ei niissä ollut semmoiset puukynnet semmoiset - pikkuiset raudat oli kärjissä puiden kärjissä ei silloin ollut ja minäkin minä muistan minä olin silloin jo aikaa rippikoulun käynyt kun kotiinkin ostettiin sitten rauta-aura ja sitä ihmeteltiin sitten että semmoinen vehje mutta sahrojen kanssa vain pukastettiin niiden puusahrojen kanssa ja puuäes oli semmoinen kun oli oli puupiikit semmoinen noin kun neliskulmaisia niin kuin niitä vanhanaikaisia äkeitä oli niin puupiikit niissä ensin oli mutta sitten ruvettiin tekemään rautaäkeitä pantiin rautapiikit ja niillä sitä sitten krohnattiin ja käsin kylvettiin sitten ei kylvinkoneita ollut mistäs niitä oli
no olikos siinä kaskimaan ympärillä joku aita
se tehtiin se tehtiin että ei sinne elävät päässyt sitten kun se kylvettiin se se siitä tuli semmoinen pyöli sitten tai semmoinen pelto kyllä niitä semmoisia aidattuja oli paljon mutta ne on niitä on nyt semmoisia paljon kun ne on - annettu metsittyä ne kaskimaat taas
minkäs näköistä aitaa se oli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
aidaksia haljeltiin ja - seipäät otettiin ja pantiin seipäät kaksi rintaisin aina lyöden aika taajaan ja sitten vitsojen kanssa sidottiin ja siihen pantiin niitä riukuja metsässä haljeltiin aidaksia oikein paljon kuusista ja männystäkin kanssa kaksi miestä veteli kirveen kanssa halki toinen edellä ja toinen perässä
mutta olikos semmoista vielä alkeellisempaa aitaa semmoista kun vain puita kaadettiin
ei en minä muista sen sen edemmälle niin kyllä sitä semmoista aitaa nytkin oli vielä kyllä minä sen muistan kun puita kaadettiin siitä - rajalta kun raja-aitoja tehtiin puita kaadettiin ja se oli sortoaitaa sitten semmoinen kun oli semmoista että ei ihminenkään lävitse päässyt tuollahan sitä oli tuolla kokkolaisten metsässä paljon semmoista sortoaitaa se oli sortoaitaa kun puu kaadettiin ja se jäi siihen kannolle kiinni vain ja se kaadettiin siihen linjalle mitäs ennen oli metsä niin hulttioin että ei se minkään arvoista ollut metsä sitä sai kaataa minkä vain kyllä oli ja nyt se rupesi taas jauhamaan ja nyt tuo minun puheeni meni taas siihen jo
no mihinkäs aikaan te suutarina olitte paljonkos siitä aikaa on
no on sitten enempi kuin neljäkymmentä vuotta minä olin kolme vuotta minä olin yhtä mittaa tein suutarintyötä mutta sitten minä tulin semmoiseksi että en minä kestänytkään minun ruumiini sitä minä taas siitä muutin sitten minä tein rakennustöitä ja satulamaakarintöitäkin minä tein paljon minä tein Retulaisellekin kaikki kaulamallotkin ja semmoiset ja ei minulla työttömyyttä ollut koskaan kyllä minun siitä hyvä oli jos - jos ei muuta työtä ollut niin minä rupesin suutariksi siitä tuli sitä työtä taas yhtäkkiä niin kauheasti että
minkäslaista se suutarihomma siihen aikaan oli ei koneita ollut
no kyllä - ei ei koneita ollut niin kyllä meillä semmoinen kone oli että sillä tikattiin semmoinen ompelukone mutta kyllä se sittenkin muut työt voitti paitsi tarvitsi niin pitkää päivää tehdä täytyi joulun esilläkin niin ei ollenkaan saanut maata kun ihmiset hätyytti
-- minkäslaisia jalkineita ihmisillä oli
kenkiä ja saappaita rasvanahasta tehtiin vain vahvoja saappaita ja kenkiä nyt ei nyt nyt ei niitä näe enää ollenkaan ne on ne on ne on jääneet oikein semmoiset kyllä minä kyllä minä suutarintyötäkin tein ja ostin lestitkin ja minun lestini hukkuikin sitten sillä lailla täällä joku mies teki noita huopatossuja vanuttamalla ja - vei minulta kerran oikein aika kimpun lestejä lainaksi ja vei sen silkoisen uusia lestejä mitäs minä siitä sitten kun en minä enää taas suutarintyötä tehnyt ja ja sitten ne minun hukkui ne hävisi ne suutarinkalutkin kaikki ei minulla ollut vehkeitäkään enää Olavi vei ne kai viimeisen naskalinkin nyt kun oli
tallukkaitakin tehtiin
minä tein tallukkaita paljon kintaita ja koipiaisia koipiaisia minä tein oikein paljon semmoisia semmoisia karvaisia et sinä niitä nähnyt ole
kuinkas niitä tallukkaita tehdään kuinkas se oikein tapahtuu
se tuolla tikataan pannaan monta - rohtimista kangasta päällyskyttäisin ja sitten tehdään vanetta ja tikataan se niin taajaan sitten kuinka saadaan se pohja ja sitten siihen kiverretään semmoinen syrjä ylös että sen saa kiinni neuloa sitten siihen päälliseen ja sitten minä tein semmoisiakin kuin nilkkojen kanssa mutta sukka - kun pantiin sukka sisään niitä minä tein paljon niitä teetettiin nilkkojen kanssa ja nastojen kanssa oikein että oli niin kuin kenkiä minä tein niitäkin kyllä minä vähän joka lajia olen tehnyt hiljakseen
käsiteltiinkös niitä tallukkaiden pohjia millään aineella
tervattiin tervattiin sitten pari kertaa tervasi ei muuta ei saanut järki paljon tervatakaan se katkesi se kovettui niin kovasti
mutta ei ne kai vettä pitänyt silti
ei ne vettä pitänyt niin mitäs ei ne vettä pitänyt eikä niitä pidettykään muuta koipiaista pidettiin silloin kun kun tuo oli kyllä minulla oli vielä sota-aikanakin yhdet koivet kun en saanut jalkineita ja minä sanoin tuota tuolla Maamieskaupassa sitten Ahosen Ilmaria että nylje nyt minulle yhdet koivet että minä saan ja minä nyljin ja tuo tuolla oli kanssa sitten tuolla Saarikon Pransulla tuolta Välkkilästä sillä oli kanssa ja minä olin meijerissä sitten ja tuo Myllymaa katseli ja nauroi siinä minun jalkineitani ja sanoi että tuolla on kanssa samanlaiset Saarikon Pransulla sanoi kyllä ne katsoi niitä kovasti mutta kyllä minä niitä vain pidin pojat meni sitten keväällä vielä uittoon ja pani ne jalkaansa ne ei läpäissyt vettä ne oli kyllä hyvät jalkineet eikä eikä palellut jalka vaikka ei olisi olisi uskonut että se oli niin lämmin mutta se kun se karva oli päällä se on lämmin kyllä minä monta paria sentään koipiaisia pidin ja tein kanssa minä tein niitä ihmisillekin sitten kun ne toi aineet lehmien jaloista ne tehdään - nyljetään ne nahka
niin kuinkas ne oikein tehdään oikein
oikein etujaloista otetaan päälliset ja takajaloista otetaan anturat ja ne piitataan sitten semmoiseksi oikein sen malliseksi että ei ne tarvitse sitten muuta liottaa vain ja leikellä sitten semmoiseksi että se on niin kuin lapatossu neuloa sen sauman ja sitten ne tarvitsi tervan kuseen liottaa tervankusessa muuten ei ne pysynyt karva kiinni ne liivastui mutta tervankusta oli ja mutta sitä oli karvareilla ennen tervankusta kun karvaria oli mutta ei niitäkään ole enää niin sieltä sai ostaa tervankusta kun ne tervatehtaista tuotti sitä ne käytti siinä kun ne pohjanahkaa teki ne kovetutti sillä sen sen sen sen nahan semmoiseksi että siitä tuli kova juu kyllä se oli
no kummoinenkas semmoinen vanhanaikainen pirtti sitten oli tai koko rakennus kuinkas se tehtiin
no kloppinurkan kanssa niin kuin - kyllä niitä vielä vähän nytkin on semmoisia kyllä minä niitäkin tein kloppinurkan kanssa niitä täällä minä olin minä olin tuollakin tuolla Pykälössä sitten siellä Laukeelassa siellä sisarellani minä olin sielläkin yhdeksän vuotta ja teimme me siellä tein minä sielläkin saunan ja tallin ja kloppinurkalle se - hakattiin
kuinkas se perustus oli
kivien päälle pantiin vähän nurkkakivet ei siellä mitään ei silloin mitään kivijalkoja tehty semmoisissa paitsi tuommoisissa suurissa rakennuksissa teki oikein kivijalan harmaastakivestä mutta kyllä se kalliiksi tuli se oli kallista lystiä se kivityö kyllä oli
no mitäs sitten kun perustus oli tehty
no sitten pantiin sen mitattiin sitten ristiin että se tuli suora se tarvitsi ristiin mitata ja sitten ruvettiin hirsiä siihen vain tälläämään päälle hirsiä hakattiin siihen päälle ja ja ja sen mitattiin kulmasta kulmaan että se oli aina - kumpainenkin joka väli yhtämittainen se oli suora silloin ei silloin mitään vinkkeliä eikä vatupassia ollut ja sitten tuolla lailla kun nurkkaa ylös mentiin niin - pantiin kirves roikkumaan ja siitä katsottiin menikö se suoraan ei silloin mitään vatupassia ollut
kuinka se lattia oli tehty
- lattia tehtiin lankusta ja semmoisista pinnoista se lankusta tavallisesti semmoisesta kaksituumaisesta lankusta käsisahalla sahattiin ja olen minä käsisahallakin sahannut tuolla lailla kun miehisissä - oikein lautoja tuo oli enovainaani se oli oikein lankkusahuri se sahasi paljon lankkuja ja sitten minä sahasin senkin kanssa sitten vähän aina omaksi omiksi tarpeiksi en minä nyt rahatöissä silloin kerinnyt käymään mutta aina kun se tuli tarvittiin lautaa niin haettiin se sitten taas vedeltiin tehtiin semmoiset korkeat pukit sitten ja se tukki kiskottiin sinne pukille ja se oli sitten se mestari siellä päällä - päällisahurina ja toinen oli alhaalla veteli sitten sitä aika lailla se meni monta rakoa päivässä vedettiin mutta kyllä se hidasta oli sen puolesta niin nykyaikaisten pelien tykönä oli se huonoa meininkiä
no entäs välikatto
välikatto niin välikatto pantiin kanssa semmoisista pinnoista ja lankuista kanssa ja semmoisistakin niin - tuolla oli tuolla Tupasaaressakin pirtin katto semmoisesta kun oli tuo niin vaajojen kanssa hakattu halki vain semmoisia ja sitten siitä vähän veistetty mutta kun kun ei ei silloin ollut kirveitä eikä semmoista - laita kirvestäkään että sillä olisi saanut ja ladon katotkin vallan niin haljeltiin ne kaikki nuo niittylatojen katot ne oli semmoisesta vaajojen kanssa haljeltu vain puista ja niistä tehtiin katto ja kyllä se veden piti sitten kun niitä oli aina sauman päälle pantiin toinen ja siinä oli semmoiset varotkin sitten että ei se päässyt sivuttainkaan juoksemaan kun se kun se tuota noin sillä lailla - repeämältä meni rikki
no entäs tuohi tehtiinkös tuohesta kattoja
tehtiin kyllä minä olen tuohikattoakin tehnyt
kuinkas se tehdään
pannaan ensin semmoiset semmoiset pienet varakkeet alle sinne - pitkin noin räystäältä alaspäin pitkin päin niin taajaan kuin mahtuu ja sitten levitetään tuohet ja sitten pannaan painot taas siihen päälle sitten harjalta kiinni vedetään ne on läpi pannaan niihin painoihin sinne päähän ja sinne pannaan tapilla sieltä kiinni ja sitten niitä painoja oli toista toisensa kyljessä kyllä niitä on niitä on en minä tiedä onko enää mutta kyllä minä niitä - oli tuolla olikin Tupasaaren tallikin nyt juuri kun se hiljan hajotettiin niin oli vielä tuohikatto ja se oli maailman - vanha ei se se kesti vaikka kuinka kauan ei se - mätäne tuohi kyllä se oli
koskas se tuohi lähtee
se lähtee ennen heinäaikaa se lähtee kaikkein parhaiten
kuinkas sitä irti otetaan
veitsellä piirretään vain veitsellä piirretään vain koivun kylkeen alas ja sitten siitä kehotetaan ja ei se tarvitse sitten kun sen alkuun saa ja se menee niin että kahahtelee kyllä me niitä toimme monta takkaa isävainaan kanssa aina tuohia kun kattoja tehtiin ja turvekattoja kanssa tehtiin pantiin turpeet saunoissakin oli vallan oli ensin ne varvut alla ja sitten pantiin tuohet ja sitten turpeet päälle ja ei siellä sen parempaa välikattoa ollutkaan eikä saunoissa ennen välikattoa ollutkaan muuta se vesikatto vain ja sitten ne kasvoi metsää sinne tuli puuntaimia sinne katon päälle suuria koivuja siellä kasvoi mutta kyllä se lämpöisen piti tuohi ei antanut ilman valskaantua ollenkaan ja sitten turve piti sen muuten lämpöisenä ei se - ei se hullumpi konsti ollut paitsi sauhupirttiäkään en minä ole nähnyt ollenkaan ei ei sitä ole paitsi kyllä kyllä lasit pikkaisia oli ikkunat ei ne vallan isoja ollut eikä tuplia ollut yhdenkertaiset ne oli ja ne oli talvella niin jäässä että herra varjele kamala katsella pihalle mutta ei sitä ei sitä kukaan huonoksinut sitä elämää ne tyytyi siihen kaikki ei ollenkaan kukaan valittanut että että pirttini on kylmä ei kukaan niin sanonut vaikka oli niin kylmäkin väliin että hampaat helisi mutta ihmiset oli siihen aikaan tyytyväisiä ja niin mikäs se sen parempi oli
kuinkas se muuri oli tehty
muuri oli tehty semmoinen sinne tehtiin semmoinen lovikin syvä lovi sinne sisään ja kyllä niitä nytkin kai vielä niitä semmoisia on suuri tiilimuuri ja sitten se oli semmoinen hotto siitä edestä sinne ja - ja suoriakin muureja kyllä oli semmoisia että ei ollut hottojakaan mutta kyllä se tiilistä tehtiin se muuri paitsi saunan kiukaat tehtiin harmaastakivestä tuosta vain laakoja haettiin ja siitä valettiin se syrjät ja pruukia väliin ja sitten seinän viereen seinänvierus täytettiin sitten vähän irti pantiin seinästä ja hiekalla täytettiin ne seinänvieret sitten että ei se valkea - seiniin mennyt mutta kyllä ne sillä ja sauhu tuli sisään mutta kyllä ne hyviä saunoja oli lämpöisiä kovasti mutta kyllä siellä silmät kirveli mutta se oli juuri se - sauhusauna
no kuinkas semmoinen pirtti oli kalustettu sitten
no oli siellä se pöytä ja sitten pitkäpenkki ja ja penkit oli ympäri pitkätpenkit ympäri huoneen oikein aika puolikkaasta tehdyt penkit kyllä tuolla Tupasaaressakin ne penkit oli aika penkit ympäri ja sitten semmoisia kaikenlaisia tolppasänkyjä oli sitten pitkin pirttiä ja pöytä eikä mitä siellä muuta olikaan ei sitä ei siellä ei siellä hetekoita silloin kaivattu ei
no sitä ei usein siivottukaan kai
niin kerta vuoteissa se pestiin juhannukseksi se oikein sannan kanssa kuurattiin oikein se on ja sitten se olikin olevinaan niin haisi niin hyvältäkin kun se oli juuri pesty kun se sannan kanssa sannan kanssa se lykättiin tehtiin oikein niillä oli semmoiset kuuratkin kun ne haosta teki kun yksi istui siinä päällä ja - ja kaksi lykkäsi sillä mitäs siinä oli niin kauhea kura totta kai vuotinen kura ja savikuopallakin käytiin paljon savea silloin jo ajettiin niin sitä savea kannettiin niin äärettömästi huoneisiin ja siellä ne oli kaikki sitten ei niitä ei se ollut semmoista kuin nyt ei
no entäs jouluna
jouluna oli sitten kun pantiin oljet permannolle se oli huvikasta lapsille kumminkin ja vähän siivottiinkin ja silloin oli hyvä ruokakin kai kaikilla kyllä oli täytyy sanoa että silloin sai syödä oikein hyvin
mitäs jouluna syötiin
no - mitä vain parasta oli livekalaa oli - ja ja kinkku ja sitten -- noita laatikoita oli monenlaisia ja kyllä jouluna oli ja rusinasoppaa ja nisustakin sai silloin kun ei saanutkaan muuta kahdesti vuoteissa nisusta siihen aikaan juhannuksena ja jouluna ja sitä joulua varrottiinkin kanssa mukulat vartosi sitä kauheasti ja olikin joulu niin kyllä silloin oli ja sahtia oli sitten oikein semmoista kovaa että se meni päähänkin että kihisi äijät oli juovuksissa siitä
kuinkas se joulu oikein noin vietettiin saunaan mentiin
saunaan niin eikä joulu ollut mikään jos ei - saunassa oltu vaikka jos jouluaattokin oli pyhänä niin kyllä saunaan mentiin silloin silloin kylvettiin ja eikä valkeaa sammutettu ja ja niin ne vanhemmat miehetkin niin ei ne nukkunut ollenkaan jouluyönä ne valvoi koko yön
leikittiin monenmoista leikkiäkin kai
juu toussuttiin ja ja - ja ja minä ollenkaan muistakaan - montaa peliä toussuttiin kumminkin ja sitten mitäs ne - mitäs se nyt oli kun sitä kanssa tehtiin kun en minä muista niin puntattiin
minkäslaista se toussuaminen on
no toinen istuu lattialla kun tällää polvensa tuohon ja toinen istuu siihen polvien päälle ja sitten ruvetaan keikkumaan kahden puolen kyllä se hyvin kävi sitä tehtiin paljon sitä toussuamista kyllä joulu oli kyllä se oli joulu siihenkin aikaan kyllä täytyy sanoa kyllä se on juhlina pidetty joulu
ja aamulla mentiin kirkkoon
aamulla lähdettiin kirkkoon täältäkin Tupasaaresta kun lähdettiin kun se kuudelta alkoi silloin kirkonmeno niin neljältäkin jo lähdettiin menemään sinne hevosilla mentiin kamitettiin
koskas se oli se joulukirkko mihinkä aikaan
jaa mihinkä aikaan kuudelta se alkoi joulukirkko ja sitten kun tultiin sitten ajettiin kilpaa kenellä hyvä hevonen oli se oli se oli onnellinen voi herra saata kun silloin ajettiin silloin oli kilpapeli ja hevosia oli niin paljon täällä Urjalan kirkollakin että ei - että täytyi jo täällä liki Lähtiä pitää jäädä toisten kiinni kun ne kaikki sinne meni ja sitten kun tultiin mutta sitten vasta oli leikkiä kun ajettiin kilpaa ei silloin ollut autot haittana niin kuin nyt mutta ei nyt hevosia olekaan eikä niitä ole olemassakaan semmoista että - että juoksemaan pääseekään en minä usko enää olevankaan semmoista hevosta jaa on nuo noilla kun kilpa-ajoissa käy niillä on mutta ei ei tavallisilla taloilla ole ei ole eikä niitä olekaan kun ei Kolullakaan ole yhtään
no entäs joulupäivä
joulupäivä juhlittiin koko päivän ja sitten ehtoolla tällättiin maata ei otettu valkeaa ollenkaan ja sitten noustiin aikaisin Tapanin pitkiä puhteita valvomaan -- tuotiin tapanipuita pirttiin koivuisia suuria halkoja ja sitten jo kolmen aikaan pantiin pesään valkea ne oli tapanipuita ne sitten ne suuret puut ja ne kannettiin jo pirttiin ennen ne oli muurin takana reilassa sitten kun Tapani
no entäs uusi vuosi sitten Kuinkas sitä vastaanotettiin
no ei ei - ei sitä niin kuinkaan otettukaan vastaan uutta vuotta minä kumminkaan muista sitä paitsi silloin kun vuosisadat tuli täyteen niin silloin oltiin kahdentoista aikaan yöllä kirkossa meidänkin likat oli en minä ollut sentään mutta likat oli jalkaisin patikoitiin tästä Laukeelaan yöllä ei sitä juhlittu uutta vuotta sillä lailla ja ne varatkin kai ne taisi loppua jo siksi että ei niitä enää niin pitkälle riittänytkään
no entäs sitten laskiaisena
laskiaisena syötiin lihaa ja sorkkia kyllä laskiaisena oli ja papusoppaa keitettiin ja maitoruokia ei perunoita syöty ei parantunut ei ei niitä saanut syödä perunoita olisi tullut paisukkeita jos olisi perunoita syönyt eikä saanut ämmät kehrätä olisi tullut lampaisiin pyörrytystauti ei ei ollenkaan kehrätty silloin vaiti permantoa laastiin yhtä mittaa ja tunkio vietiin johonkin kauaksi tienristimykseen että ei kirppuja tullut kauaksi se vietiin oikein
no mitäs siinä pääsiäisen vietossa oli sitten
no kyllä pääsiäistäkin sentään aika lailla juhlittiin paitsi se että pitkäperjantai oli semmoinen hiljainen päivä silloin täytyi olla hiljaa kaikkien silloin oli aika lailla uskonto paremmassa vauhdissa kuin se nyt on silloin oltiin niin uskonnollisia kanssa pitkäperjantaina oli eikä eikä pääsiäispäivänäkään isävainaakin sanoi että ei hän pääsiäismaanantaina pääsi sitten vähän kylään mutta ei pääsiäispäivänä eikä pitkäperjantaina sanoi että ei häntäkään laskettu sanoi niin mutta nykymaailman aikaan ei ne kysy lupaakaan lapset kun ne menee mutta silloin ei uskaltanut mennä ilman luvatta jos meni niin oli ankara selkäsauna edessä kun tuli takaisin kyllä se oli
no silloin pääsiäisenä puhuttiinkos semmoista että silloin liikkuisi semmoisia
no peijakas niitä - niitä kyttäämässä oikein käytiinkin ja ne näkikin en minä nähnyt sentään mutta kyllä ne jotkut näki kun putosi niin kuin kertasäkki katon päältä alas ja meni navettaan silloin kulki ne noidat silloin pääsiäisöinä ne meni navettaan sitten mutta ei siellä mitään sitten ollut kun sinne katsomaan mentiin mutta ne näki sen ja kyllä ne paljon niitä semmoisia ihmeitä näki ja kuuli mutta minä luulen että ne en minä ole nähnyt mitään näköjä että ne pelkäsi niin että niiden tuli silmiin
no mitäs ne noidat siellä navetassa teki
leikkasi lehmistä karvoja ja pahensi toisen lehmän että sai vei omalle lehmälleen onnea että se lypsi hyvin
no olikos mitään semmoisia taikoja millä sen sai estettyä
jaa että ei niiden noituus pystynyt oli kyllä siellä oli pantiin semmoinen loimi sen sen elävän selkään jota ne pelkäsi kun oli ruumisarkun päällä ollut ja vanha almanakka ja viikate pantiin sinne seinään ja kyllä niitä semmoisia - noitavehkeitä oli kyllä se kyllä oli
onkos täälläpäin ollut ketään semmoista noitaämmää oikein
on ollut tuo Ämmänojan Maija oli iso noita oikein
mitäs te siitä muistatte
- mikä kyllä minä sen muistan kun siellä kun isävainaakin oli vielä semmoinen uskoi noitiin se joku oli sen hevosta sitten taputellut ja se tuli niin kipeäksi sitten se hevonen siitä ja isävainaa sanoi että kyllä hän menee nyt Ämmänojalle suolat teettämään Maijalla että se hevonen paranee että se on noiduttu mutta en minä tiedä ei suinkaan se hevonen noitumalta kipeäksi ollut tullut kyllä se muutenkin parantunut olisi mutta se oli ne suolat teettämässä ja kyllä siellä ne - pitkältä matkalta ne Ämmänojalla kävi se oli semmoinen erinomainen ämmänrove että kun se kun se siellä se se se keitti viinaa silloin kun oli se aika jo loppunut kun sitä joka talossa keitettiin ja Ämmänojalla keitettiin sitä sitten kanssa ja keitettiin jälkeenkin päin ja vallesmanni meni sinne sitten ja joku siltavouti silloin oli ei silloin poliisia ollut siltavoudin kanssa ja rupesivat kivestämään sitten siellä ja että missä ne - viinakattilat on Maija nosti hameensa ja paitansa ja käänsi perseensä sanoi tässä on meidän Iisakin sakkapannu sanoi ja tässä on käänsi etupuolen tässä on meidän Iisakin krooripannu sanoi nimismies lähti pois kyllä se oli erinomainen mutta en minä en minä usko noitiin ole ollenkaan uskonut mutta kyllä ne uskoi niihin paljon ja kyllä voi ollakin niin että joku voi pahentaa sanotaan että siitä tulee noita kun kolme pitkäperjantaita imee äitiänsä niin sitten tulee noita tiedä onko hänessä perää sitten että se saa - sitten se saa siitä semmoisen taikavoiman
pelasiko ne käärmeiden kanssa
ei ei se kyllä minä semmoisenkin miehen olen nähnyt kun kokosi käärmeitä aina keväisillä ja sanoi että hän panee liottaen viinassa niitä ja sitten se on hyvää lääkettä se viina kun kun sitä käärmeen lihaa liottaa ja oli kerrankin tappanut käärmeen sitten se oli semmoinen IhamäkI ja pisti sen taskuunsa mutta ei se ollutkaan kuollut sitten se meni johonkin torppaan ja se istui siellä ja se käärme katseli sen taskusta ja se se tuon isäntä sanoi sitten että herra siunaa mikä sinun taskussasi on Ihamäki katsoi sanoi kas ei se kuollutkaan sanoi kun minä tapoin sen sanoi kun minä siitä tehden käärmeviinaa sano että se on niin hyvä lääke sanoi että kun käärmeen lihaa liottaa viinassa sanoi niin se on kaikkien paras lääke sanoi kyllä sitä on montaa lajia uskoa ollut sama mies juuri kun minullekin sanoi kun minä olin siellä sikaa lahtaamassa ja sitten se sanoi että ei hän tulekaan katselemaan sanoi että kun - hän tietää sen veren tyreennyksen että hän - hänen muistuu ne mieleen ei tule veri minä sanoin tule surutta vain kun minä valtimon katkaisen kyllä se tulee mutta se pelkäsi kai sillä se semmoista että ei se tullutkaan enkä minä ole muuta kuullut sanovan sillä lailla kun sanoi että hänellä on että - ei tule veri kun hän katselee kun hän muistaa ne verentyreennytyssanat että veri tyreentyy
ette te ole sattunut kuulemaan niitä sanoja
en en
no olikos semmoisia käärmeenpidätyssanoja sitten
ei en minä niistä tiedä en minä ole kuullut niistä mitään
no puhuttiinko semmoista koskaan että se käärme olisi jonkun sisälle mennyt
kyllä minä sitä olen kuullut paljon että olisi niin kuin kylmää vettä juonut vain kun se meni kun se - nukkui ja se käärme meni suusta sisään ja sitten sille juotettiin hevosen kusta sitten sille miehelle ja se oksensi sitten sen käärmeen ulos mutta -- sekin on niin --- ei se ole minun näkemääni en minä tiedä sitä todeksi mutta on puhuttu meinaan
no mitäs jos käärme pääsi pistämään joskus
niin mitäs sitten on - sitten sitten täytyi mennä lääkäriin tai sitten leikata pala pois siitä kyllä ne leikkasi palan poiskin kyllä se pisti pistänyt on montaakin käärme ja kuolikin nytkin tänä suvena olin sanomassa just käärmeenpistoon yksi lapsi kyllä se käärme paitsi en minä ole käärmettä koskaan pelännyt ja aina kun minä olen käärmeen nähnyt niin pakoon se menee ei se päälle tule
oletteko suuriakin nähnyt
olen enkä yhtään asetta hae muuta sotken vain en minä en minä en minä käärmettä pelkää en minä ollenkaan niin kuin moni pelkää käärmettä niin kauheasti mutta pakoon se aina menee ei se ei ei se päin tule
no puhuttiinkos semmoisesta mustasta ketusta
niin mutta mikäs se mustakettu nyt oli se oli semmoinen kun valaisi - niin kuin valkea sitten tiemmä sitten yöllä kyllä minä siitä olen kuullut puhuttavan että niitä oli semmoisia että kun sen sai niin sitten ei tarvinnut muuta valoa kuin sen huoneeseen vei se valaisi se mustan ketun nahka kyllä on semmoisiakin ollut
olikos ne sen kiinni saamisessa mitään ihmettä
no -- ei ole kyllä se niin satimella millä se ei ennen millään ei ennen niin pyssyjä ollutkaan satimeen se saatiin ja kyllä ne kyllä tuo ruskea kettukin on väliin satimeen mennyt että on mennyt kun toi Pruun Emiili sanoi että hänellä linnunkinturia oli ja sanoi että oli mennyt puoleton kettu siihen jäänyt takajaloista kiinni ja ja ja eikä hän arvannut mennä kun se oli vihainen siinä ja hänen täytyi kotoa apua mennä hakemaan sitten mentiin ja hakattiin se siinä kuoliaaksi se tulee äärettömän vihaiseksi siinä ja kettu puree pahasti sillä on suuri suu ja sitten pahat hampaat kyllä niitä on
te olette kanssa jonkin verran metsästellyt
en minä kinturilla minä otin kanssa niitä minä sainkin metsäksiä vähän hirveästi väliin aika kimpun toin tuolta Retulaisen perämetsältä pikkupoikana kyllä minä metsästänyt olen sen verta ei minulla en minä pyssyillä ole metsästänyt
onkos täällä ollut ketään semmoista oikein hyvää pyssymiestä täällä Urjalassa
ei täällä en minä tiedä oli joo nuo Luodon veljekset Huhdissa ne oli metsämiehet Sirolan Erkki-vainaa oli ja hyvä se oli hyvä pyssymies ei se tehnyt turhaa reissua metsään ollenkaan mutta niitä olikin ennen metsästäjiä niitä kulkikin tuolta Kalvolastakin oli tuolla Tupasaaressa meillä niin oli kortteeria kaksi miestä koko syyskauden ja ne metsästi siellä - tuolla - ja sitten ne nylki oravia ja kaikkia puhteet ja aamulla ne meni taas ja kyllä ne sillä eli minä muista niiden nimiäkään enää kun ne oli oli Josu oli toinen mutta en minä muista mikä se toinen oli kyllä ne ei täällä tässä - semmoista ammattimiestä oikein että ammatikseen - metsästäisi ei en minä muista semmoista kyllä ne noita kettuja pyydysti myrkkypaloilla paljon niitä oli paljon se - Orell-vainaa ja Luodon miehet ja ja ja paitsi - ammattikalastajat oli silloin kun Vanhajärvi vielä oli järvenä mutta se oli kalainen järvi siinä oli monta asukasta Huhdissa eli siitä vallan
ketäs esimerkiksi semmoisia oli
siinä oli Lind-vainaa ja Tuomisen Tuomiston Pransu-vainaa ja ne on kaikki kuolleet niin vainaita ne on ja sitten Orell-vainaa ja ja sitten niitä salmilaisia niitä oli siellä kanssa jotka vallan elivät sen - nojalla siinä oli niin hyvä kalapaikka että siinä oli kaloja paljon
satutteko muistamaan oliko siinä semmoista vanhanaikaista katiskavehjettä
ei ollut ei siinä ollut vanhanaikaista katiskaa kyllä minä semmoisenkin olen nähnyt niin tuolla Kokonjärvessä ja sitten missäs minä kanssa katselin Kallijärven rannassa
minkäs näköinen se oli
se on semmoinen kuin listoista tehdään se veteen ja siihen semmoinen nielu sitten vain että ei kala osaa sieltä pois tulla mutta vaikea se sieltä kiinni on ottaa mutta kyllä sen siellä jollakin lailla sai sitten kun se siellä katiskassa oli niin pantiin siihen aukaistiin läpi ja pantiin siihen joku verkko tai tai semmoinen tuo tuo merta että se meni sinne eikä se katiskaan muulloin mennyt kuin kutuaikana silloin se meni tekihän ne semmoisia kutupesiäkin kun ahvenelle kuusenhaoista tehtiin pitkin järviä ja sitten pantiin siihen pyydykset ympärille niin siitä sai ahvenia hurjasti kyllä minä niitä näin semmoisia saleista ne männystä tehtiin niin kuin semmoisia saleita ja siitä se tehtiin se katiska sinne järveen
no onkos täällä Urjalassa semmoisia voimamiehiä ollut Erikoisen voimakkaita miehiä
on kyllä useampikin Iso-Heikkikin oli oitis Laukeelassa mahdoton vallan
mitäs se teki
se no ei se mitään erityisesti tehnyt mutta oli se semmoinen vahva mies ja suuri nenäkin kun se maantiellä kulki niin sanoi Heikki tuli mies vastaani sanoi ja sanoi että onpa sinulla suuri nenä sanoi minua sanoi Heikki minä otin siitä kiinni minä sanoin mene sivuitse väänsin nenästäni sanoi ja silloin minun nenäni jäi väärään sanoi Heikki kun hän sivuitse käski menemään ja sitten tuolla - tässä kulki semmoinen Roomanni tuolta Forssasta se oli semmoinen voimamies kanssa kun se otti ryssän repunkin pois nimismieheltä väkisin kun se oli nimismies oli ottanut kun ennen ryssältä reput otettiin pois kun ne kulki ja nimismies oli ottanut sen repun pois sitten ja vei sinne sisään ja istui se reppu oli pöydän alla sitten ja nimismies istui pöydän takana ja Roomanni meni sitten ja sanoi että - se puhui niin pahasti anna se russan rappu pois se russa itkee niin sanoi ei vallesmanni antanut en minä anna sanoi vallesmanni etkös sinä perkele anna sitä rappua sanoi - Roomanni ja hihnoihin repun hihnoihin kiinni ja vei ja ei nimismies arvannut mennä perässä se oli niin paljon vahva vielä ja sitten se sanoi ryssää tuossa on rappusi mene pois sanoi kyllä se oli se oli vahva mies se Roomanni kyllä se tässä kulki kanssa Forssassa se oli
no puhuttiinkos jättiläisistä Ennen vanhaan
niin tuolla tuollahan niitä on jättiläisiä kun Sormikiven heitti yli Rutajärven eikös se ollut jättiläinen
jaa minkä heitti
Sormikiven tuolla Urjalankylässä - yli Rutajärven heitti piti Urjalankylän kirkkoa heittämän ja virstan viirasi - tuonne Hollolle päin kun se kivi lensi on siellä Sormikivi siellä kun tuonne mennään tuonne Tursankulmalle
no minkäs takia se sitä kirkkoa heitti
no ne suututti sen jollakin lailla sen piti heittää se nurin kun Urjalankylässä oli kirkko silloin ei se ollut - Laukeelassa paiskasi mutta virstan viirasi sitten kun se ja se Sormikiveksi sitä nyt sanotaankin sitten kun se on sen jättiläisen vommaama sieltä se sen Kormuntista sieltä toiselta puolelta järveä vippasi sinne kyllä niitä jättiläisiä ennen paljon puhuttiin mutta kun ne teki semmoisia ihmetöitä kun yksikin oli kun se meni metsään niin sanoi että kun se puun kaatoi että niin kaukaa kuin rotina kuuluu sanoi ja kun se yhden kaatoi niin niin kaukaa meni metsää nurin että kun se rotina kuului se oli kamala kun se ne meni kaikki puut sitten mutta ei ennen väliä ollut ennen ne saikin kaataa mutta nykyään ei semmoinen sopisikaan metsään
olisikos ne jättiläiset kirkkoa rakentamassa ollut
en minä tiedä - eikös niiden pitänyt se sitä rakentaa minä muista sitä kyllä minä sen jutun olen kuullut kuinka se kävi mutta mutta sen sen kiven minä muistan kun minä olen sen nähnyt siellä hyvin
tai onkos ollut puhetta semmoisesta kuinka se kirkon paikka määrättiin
niin jos se siitä oli mutta mutta ei se siitä tykännyt mutta minä en minä muista olisiko se sen sen jättiläinen sen tehnyt tai kuinka se olisi ollut kun se siihen niin suuttui suuttui se vihainen se silloin oli kun se sen heitti
no onkos puhuttu että aarteita olisi jostakin löytynyt
jaa kyllä aarnihautoja on kyllä minäkin niitä nähnyt olen kun palaa puhteisilla ei niitä enää ole mutta kyllä minä kyllä minä kerran ennen katselin tuolla kun tuolta Tupasaaresta mennään sinne Huhtiin päin ja tulin Huhdista ja siellä oli sitten niin kirkas nätti valkea siellä pellolla ja minä menin sitten päivällä sitä katsomaan kun minä yöllä tulin en arvannut yöllä mennä ei siellä en minä nähnyt siellä mitään ei ollut tuhkaakaan mutta kyllä oli kyllä oli semmoinen että että oli ihan niin niin nätti valkea siellä ja mutta eihän aarnihaudoista saakaan ei sitä auki millään muulla saa kuin kukonvarpailla täytyy kukonvarpailla raapia sitten sen saa
mitäs siellä sitten on
rahaa ja mitä siellä on kaikkia hyviä kalleuksia sinne kätketään aarnihautaan semmoiset kun tekee semmoisia kätköjä ja - ja kyllä niitä on niitä kätköjä nytkin niitä on löydettykin paljon kyllä tuollakin olisi Nakkilassa kun Nakkilan kirkon kivijalan alla on kapan pussillinen hopeisia ruplia vanhanaikaisia ruplia on mutta en tiedä joko he on löytäneet ne joku varas oli rosvo oli tällännyt ne sinne kun oli ne rosvonnut ja sitten joutui kiinni ja sitten se neuvoi kaverilleen että siellä se on se kapan pussillinen hopeisia ruplia mutta ei kaverikaan sitten niitä mennyt hakemaan ja kai ne siellä vielä on ja sen paikankin kyllä se minullekin neuvottiin niin tyystin se paikka missä se on siellä että ei minunkaan ole tullut mentyä hakemaan

no olisikos noiden ruumiiden tai vainajien kanssa mitään sattunut erikoista
kun tuolla noin niin kun yhteen taloon meni kaksi pappia yöksi kirkkoherra ja kappalainen ja tuo ei ole muuta huonetta mutta siellä on ruumis jos sen kanssa menette sanoi isäntä sitten se oli salissa se ruumis kyllä he menee sanoi papit menivät sitten ja sitten makasivat sitten kun puoliyö tuli niin se ruumis lähti ulos menemään ja se kappalainen hyppäsi kovasti ylös ja meni kiinni sitä ottamaan mutta se vei sitä niin kuin tyhjää mutta kirkonherra meni kanssa ja sai siihen kiinni ja sitten ne piteli sen sitten niin kauan sen - piteli siinä sitten sitten kun kukko lauloi niin sitten se kuoli taas sitten se putosi siihen ja heidän täytyi se kantaa laudalle sitten ei kappalaisella ollut niin paljon jumalan voimaa että se olisi yksin pidätellyt sitä
no olisikos kukaan tullut vielä kuolemansa jälkeen kotona käymään Jos olisi niin kun huonolla omallatunnolla kuollut tai
kyllähän tuo kävi tuo Kurvola tuolla Toijalassa monta kertaa ja sitten vihdoin viimein kysyttiin siltä että mitä hän etsii kun se siellä käy joku oli semmoinen parempi ihminen kysynyt niin se sanoi että ottakaa siitä viiden kapan mitasta se toinen pohja pois sanoi ja ja se otettiin ja se ei tullut sitten enää kun se oli semmoinen vääryys se kävi siihen oikaisemassa kyllä niitä oli mutta en minä mutta en minä sitä usko ei kuollut mihinkään kävele mutta kyllä kyllä kyllä Kurvola käveli
taikka jos olisi pieni lapsi vaikka tapettu olisiko se millään lailla ilmoittanut siitä murhastansa
ei se murhastansa ilmoittanut ole mutta Rutanen taas sanoi että tuolla Tampinkosken jokivarressa sanoi että siellä pikkulapset tanssasi kovasti piirileikkiä ja sanoi että hän näki sen itse kun naiset oli tappanut lapsiaan ja heitellyt sinne jokeen ne tuli ja se oli Juhanneksen yönä ne tanssasi piirileikkiä siellä sanoi Rutanen mutta Rutanen on kuollut kanssa ja kai se on kanssa näköjä nähnyt että ei ne sinne ole piirileikkiä tanssaamaan tullut
kerrottiinko semmoista että kaikilla rakennuksilla niin kuin riihillä ja saunoilla ja asuinrakennuksilla olisi joku semmoinen olento joka niistä huolta pitää
totta kai haltia joka huoneella haltia on oli en tiedä ja Puskialassa oli semmoinen haltia että söi joka yö kupillisen puuroakin se vietiin myllyyn Puskialalla oli mylly ja se vietiin myllyyn ja se söi sen siellä aina yöteessä Puskiala-vainaa kyllä haltia pitäisi niin olla joka kyllä ne hollasi kumminkin että se joka paikassa on ja metsänneitikin on vielä metsässä etupuolelta näkee kyllä että on hieno neiti - mutta kun kääntää takapuolen niin hukkuu kyllä on semmoisia ja sen saa sitten sen metsänneidin kun tekee sen kiikovalkean kun kahta kuivaa haapaa lykkää yhteen niin kauan että se valkean ottaa ja sillä tekee valkean niin sitten se tulee se metsänneiti siihen siihen valkealle ja se on tosi
no olisiko tuommoinen huoneenhaltia näyttänyt itseänsä jollekulle
kyllä ne sen kai nähnyt on niin on kyllä se näyttänytkin kyllä en minä - muista sitä - kyllä niitä ennen oli ei ne enää nyt olekaan mutta ennen niitä oli kaikki huoneet ja oli niitä semmoisiakin kun ne näki että käärmekin pani hännän suuhunsa ja meni semmoisena kiekkona mutta ei me en minä ole nähnyt kumminkaan mutta minä kuulin että se menee niin kuin vannetta kierittäisi sanovat ja tulee ihmisen päälle sillä lailla mutta ei siinä ole perää ei ole kyllä on kyllä on perätöntä juttua
no puhuttiinkos silmäin kääntäjistä
kyllähän niistä on paljon puhuttu ja kyllä niitä onkin olen minäkin nähnyt
mutta mitäs niistä vanhemmista silmänkääntäjistä on puhuttu
jaa mitä niin kun kun ei saanut silmiä käännettyä kun oli tälläsi jonkin nurin päin sukan tai tumpun käteensä tai jalkaansa kun joku oli kaupungin torilla se oli jotakin semmoinen silmäinkääntäjä mitä se jotakin temppuja tehnyt ja tuli yksi muu vaimoihminen siihen sitten kanssa ja se ihmetteli kun ihmiset nauroi ja ihmetteli ja kun ei hän nähnyt mitään kun se oli temppuili ja - eikä eikä eikä se ollut pystynyt se - silmäinkääntö häneen kun ei sitä ollut vielä lumottu ja ei ei ennen aikaa ollut kun se ihminen oli veden hupussa ja sitten se nosti hameensa ja paitansa korkealle ja lähti rypien pois siitä vedestä kun se oli silmänkääntäjä käänsi jo - vesilätäkköön sen kyllä niitä oli kyllä minä kerran katselin mutta en minä tiedä että oli tuolla semmoinen teatteri tuolla tuolla Salmessa siellä siellä Salmisella kun oli oikein oikein riski nainen elävä nainen oikein ihminen ja se oli suoleltaan noin pieni ei se ollut noinkaan vahva ja se oli oikein aika iso ihminen ja se ihminen istui siellä ja mutta se sanoivat että siinä oli semmoiset peilit ympärillä että veti sen semmoiseksi kyllä ne kyllä niitä silmäinkääntäjiä ennen oli mutta ei niitä ole enää nyt kyllä ne on paitsi sitten kun tälläsi tumpun tai sukan nurin päin niin ei siihen pystynyt toisen ei molempia saanut